أكيد، أنصحه يبدأ يحط ليه ميزانية شهرية فيها كل المصاريف. يقدر بعد يحاول يتجنب الشراء العشوائي ويخطط لمشترياته قبل. يقدر بعد يبحث عن العروض والخصومات قبل لا يروح يشتري. ويحاول يقلل من الاكل بره البيت، ويطبخ في البيت. ويقدر يفتح حساب توفير ويخصص جزء من معاشه الشهري للتوفير.